тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
жүгіруді жаңа бастаған кезде көп нәрсені білмейсің
өте көп қателік жасайсың
уақыт өте көбірек оқу немесе зардаптарын тарта тарта өзіңе қорытындылар шығара бастайсың
мен өзімнің тәжірибеме сене отырап келесі қателіктерді атап өткім келеді
мүмкін сіз жібермерсіз

бірінші аяқ киім ол сән үшін емес
мода мен трендке көзді жұма отырып еру жақсы спорттық аяқ киім алуға кедергі келтіреді
түсі немесе түрі әдемі екен деп спорттық аяқ киім таңдалмайды
спорттық аяқ киім шығаратын найки эйзикс соломон брукс барлығының әр аяқ киімі әртүрлі
ол әртүрлі платформаларда әртүрлі жылдамдықпен әртүрлі стильде әртүрлі қашықтықтарға жүгіруге арналған
мысалға менің алғашқы жүгіру аяқ киімім найкидың фри бес те нөл деген моделі болатын
ол минималистік аяқ киім болып табылады
яғни оны кигенде максималды түрде аяқ жерді сезіп тұрады табаны жұқа және аяққа аз қолдау көрсетеді
бұл табиғатпен үндестіретін аяқ киімдер тобына жатады
оны сәл пәл профессионал болғанда өзіңді шынықтыру үшін киіп жүгірсең пайда аласың
ал мен сияқты жаңа жүгірушіге бұл өте пайдасыз болды
яғни менің аяғыма табаныма көп күш түсетін мен әрине ол жайлы білмедім
аяқ осылай шаршайды екен бұл қалыпты жағдай екен деп жүре бердім
кигенге сондай ыңғайлы сүйкімді бірақ жүгіріп біткеннен кейін шаршайтынмын
оның үстіне аяғымдағы бұлшықеттер де ерекше өсті
сөйтіп осылай екен деп барлығы екі жүз шақырымдай жүгіріп тастағаннан кейін барып мен өзіме келетін нағыз аяқ киімді таптым
сол кезде ғана жиырма шақырым жүрсең де аяғымды бұрынғыдай шаршатпайтын ыңғайлы аяқ киімнің қандай рахат алып келетінін рахат болатынын сездім

екінші тек қана жүгіру
егер сіз жай ғана аптасына бір жүгіріп емес әр апта сайын жылдамдығыңызды жүгірер қашықтығыңызды арттырғыңыз келсе тек жүгіре беру алысқа апармайды
кросс жаттығуларға яғни бұлшықеттерді мықты ететін жаттығуларға аптасына бір күн болсын бөлсеңіз жүгіру сапасына үлкен әсер етеді
ол үшін спортзалға бару міндетті емес
отжимание жасаңыз турникті гантельді үйде сыртта қолдана отырып жұмыс жасап көріңіз

келесі өзіңнен тым көп күту
жүгіру ол бір күннің ісі емес
кей күндері жақсы жүгіресіз
ал кей күндері тіпті іс жүрмей қояды
тоқтай салғың келіп тұрады
сондай кездерде өзімізге ұрысып ренжудің қажеті жоқ
бұл адамға тән қалыпты жағдай
дұрыс жүгіре алмадым деп ертеңгі жаттығуды жоспарлаңыз
сонымен бірге өзімізден тым көп күтіп өзіміз көтере алмайтын қашықтықтарды да белгілеп қойғаннан қашу керек деп ойлаймын
бәрі өз жолымен
ақырын жүріп анық басу керек
бірақ ештеңе емес
барлығы мүмкін
келесі музыканы дұрыс таңдамау
музыканың күшін дұрыс бағаламау ол қателік
көбіміз жүгіргенде құлаққаппен яғни наушникпен музыка естіп жүгіргенді жақсы көреміз
тыңдаған музыкамыз жүгіру жылдамдығымызды анықтайды
және соған сәйкес біз қозғалып жүгіреміз
және музыка тыңдаған кезде процесс әдімірек болып біз рахат ала түсеміз деп ойлаймын
мысалға сияқты музыканы тыңдайтын болсаңыз онда оның жылдамдығының өте ақырын екендігін байқаған боларсыз
бұл музыкамен сіз бүгін финишқа жетпейсіз
сондықтан жүгіру жоспарыңызға сәйкес музыкаға өзгертулер енгізіп жаңартып отырыңыз
музыка сіздің жылдамыңызға әсер етеді

келесі жүгірудің алдында тамақпен эксперимент жасамау
норма бойынша жүгірердің алдында үлкен ас ішпейді
ұсақ түйек заттар жесеңіз болады
алайда ұсақ түйектен де абай болыңыз
мәселен мен біржолы жай тым тәтті қанты көп йогурт ішемін деп жүгіру кезінде қатты жүрегімнің айнығаны бар
сондықтан тамақты абайлап таңдаңыз
жеген тамағыңыздың да жүгірудің сапасына әсер ететінін ұмытпағайсыз

міне осылай
қалғанын кейін тағы сіздерге айтып бере жатармын
спортпен айналысайық
денсаулығымызды жақсартайық
жаныңыздағыларды да спортпен айналысуға үгіттейік
келесі кездескенше
ал міне жарнаманың уақыты да жетті
өздеріңізге ылғи айтатындай мен барлық әлеуметтік желілерде вконтакте фейсбук инстаграмда тамаша жыл дың бетін ашқан болатынмын
егер де сізге менің посттарым мен аудиоларым қызықты болса және одан ары пікір алмасу ортасын іздесеңіз сол беттерді тауып жазылыңыз
тек тамаша жыл деп іздесеңіз болды

солай
рахмет